So ngoonga Alla ndefu nokku an kaa min kaa ɗun ɓurani kan. Defaneede galle an duu ɓuri, so mi ronki ɗun fuu fey, defande hoore an oo ɓurani kan. Sabi so a defanii hoore maa. A tawan kulle ɗe njiɗɗaa ngaɗtaa hen. <hesitation> a somoto no muuyiruɗaa. A defiran faa ɓennda no muuyiruɗaa. Ɓenndii Ɓenndaali walaa hen.